ta kii´n kasintiu ra ña tyantiu ñu´u i´iin kuantiu si tutu´n si iti kuantiu tyantiu ñu´u ra ta ña ni sa kisiaa sa´a ña tani sinu ni sa´a ña sa kuantiu kintiu tuatyi kintiu ntasi ntiu ista´an ntasintiu vii vii ntasintiu ta´va ni kuu kee yoko ña sa´ra siakintuu ntiu´ña yuvi a kartun nahua siakimi ntiu sa´ra sa ña ta saku sa siantiu kiin tiu takui kintiu kuantiu ntukuntiu yuku ntukuntiu ra sa´ra ña sa ñaa kii´ntiu ra iso ntiu takui nùù yu´u ha´sa kana yoko ra sa ña kuntiu ña mintiu sa tani sinu sa ña kiintiu kintiu uvi uni kua ra tani sinu ra sa ña keentiu kuantiu ra ntakintiu tiatyi ntakintiu kuantiu nùù Kama sa´ña sa´ñaa nta vii vii ntasintiu mintiu sa kixintiu sa ko´o ntako nantiu sa kuu ntuvan tiu sa´a kasi´n.